गुइतर् तु अमि हद नन्ते पज बोल् लोइ जओ, जने धल घोर्वय् सबदो बनओ, अरो किति अब प्रोग्रम् धकिलि लोइ जओ। प्रोग्रम् धकिलि ल अमि कि करु, गुइतर् तु एत एलेच्त्रोनिच् धके, अरो त नोर्मल् धके। एलेच्त्रोनिच् तुक् अमि मिजित् पुन् लोगो बोल्, कने अमि बोदो बेबोहे कोइ बोले बोल्। तत् कोर्त सेपरतोत् लोगो बोल् लगिबोल्, गोल् ततो मिल बोल् लगिबोल्, मिजिकोत् लोगत् पह बोल् लगिबोल्। तत् अमि तेस्त् कोइ बोल् कने अमि के कोरो, य बजैसेनय्, फल्के मिलिसेनय्, तसो छलो, सैफुले। गुइतर् तीन् अमि तिघ्त् होइसेनय्, छलो, सैफुले तुनि अके नितुइते अमि त्रै कुरि छलो, बजैसेनय्। बजैसेनय् मिलिसेनय्, उपर् छैतस्, तीन्, तीन्, तीन्, तीन्, तु छैतस् सबि थके, सबि गुइतर् कुरैसेनय्। स्त्रिन्ग् गुइतर् थीक् असे, थीक् थ के लिल अमि कि करु, नितुइते पजओ। पजओ एपिसोदे अमि एत त्रै करो, दिन्गित् इधल् अलय् लो लो, <hesitation> अलय् लो हि, अमि बजओ गन त्रै करो। तेतिय अमर् जितु गानोर् खुर्दि बोल के, हि गान्तो मेजिकोत् लोगो थुरु थुरु अग् परओ। अरु तेतिय अमि खुनिबोगने इमन् धुनिअ लगे, ज अप्ने खुनिले खुनितेकेबो मन्जबो। तेतिय अमि गुइतर् दोइति ननन् धरनर् गान् बजबो परो। अरो मनोबो केतु खुनि खुब् अनन्दित होइ।